Kasa kepaarku ne labung biru karna kowaakate kolino mome jadi paar ku mbiru emeyang kenang kenangan wetae nyaku kwa kulii telesni kaampit te ku kipasar laanala sapen teles se niko kelede hiyo do mo lakus biru ti ang pepara la salana tei ti tu empango jadi nitu mone dola nyaku <hesitation> peparek mokenem sambarang paarku itu nitem paarla nitum ma cocokan tasa komedo malina ndeiman cocokan jadi kumusti edo nitu karna kunimu yedona nitu jadi kupaar ku moken me pake ne mbiru matelesen mbiru karna kuni yedona pertama weta nitue peleoleosen ute uni teteles ni tou situ mata rile kutemeles si mou nyaku manero te mbiru ang kasamo kepaarku kwa mbiru jadi kayo teakanku paar tene mo pakeanu tuama sampelalan kumake nitu <hesitation> pesta ka apa asape maan labung kameja komusti medom mbiru <hesitation> kesa kepaar situ peilane rei ni taber saku ti meles te sandiri akuani taa biar jadi pelioliosen ute kaas tele oki te kaleos ti meles nitu weang kenang kenangan kwa Jadi yah kana wean kenang kenangan tinelas na nyaku kusoo kumene kut tu sampe materi tri lebi pegi naan tian jadi musti ganti angku supaan ona ami tuang wea keke keng biru rengkes biru ka apa kameja biru sedangkan ne kumaas sei bone pesta ni wurang aku kumusti temenesem maam mejam biru karna lonael o tuan kasea kuman biru karna kina waya kum paar matu miteles ni kaampit ku kina waya kum paar kameja biru ka apa kous biru pedo walina kusoo nian nitu ten cocok ke ku ya adei kala maya mole tu biru mo sedang kalem biru ti kang ko pilaanaya biru langit sako mina kemo nitu jadi ko lebe sedap hah make mo telu seni tu kayo yi maak maki paser kumeman nitu terusen patelesen ku yah cuma memeganti walina adah kuamedo moalinen legi cocok jadi nyei yan cocok naneila kumeng kina weanu mpaar embil ote memang kepaarku ye ubu wean welam paar yo otole maa nyaku tea san nuku kumiite sako tuana terus supaya ta pepaaren laak o moden la bilina ko tea pema mearen musti medo walina supaya ko laeng pina kemus laeng ngaku Asa komedon teu nyaku kea tamaas suat tere e hedola leangko acuali sakita misalnya neila neal <hesitation> maayang la bola kaki sape pearen yam toro tasa rei kemaren nitu mea kelang telek ka apa anu pining noon punya nan neodemae jadi tea tole jadi de wieku mateles suami sandiri ya dong bisa nengkep paaru kumea dong kepaar kwa aku ha kuman tame keampit yah oh mpeparen no terus te jadi kuso <hesitation> lanaela tole sabak mem pelesir ka apa pesta ko mei menaken nitu angkeus kwa kepaarku ka apang kameja kepaarku ya ku weano laampa ariou tuana ta peila kula dese kayo moi kuma memang tuana terus mepakeng soempakem walina oh iya nakune